Nuu tatantuyo chii este nteyo na nani ín chaa chaa yii yua nu tuu nu nasu chaa jii ntíxí kude chii este, kuu kunchayo jide, ki’iyo jude tandayo jide te, nu nu chaoo ji’i xaa ntíxí yua chii ma kuu kuítiyo ín nayiu jide chii mani ntixini yua jide te ma chode jii ja ku ja keeyo jii se’eyo jii te, este suni yua tuu jua’a ioo chii mani ntíxí, mani tee este yua chii tuu va’a ioo, te ioo jaa nayiu jaa este kaketaya kaketaii tu kakentoo vaii chii ntísaani tiempo te ni nuu tu jide ntixii chii kuade kuasabtiunde kua’ade te chaade jii jau ín jaa vixi, ínn naja kunteyuu ínn nau chaa- chaa made jii te kasayo te kayeyo jide te nuu nuu tuu chii moni ntíxí jiakude te tuy chaade jii jaa keeyo tee yua kua kua’a nayiu kakentoii jenaii chii tu kajataii iniii chaa jiitíxí.